يلا ماكانش <hesitation> حاب يشعل التيليفون تاعي نبدلو البطارية، بلاك البطارية تاعي <hesitation> طاحت، ولا ماكانش نديه عند تقني وهو يقولي واش بيه.